أكبر حدث ساهم في تكوين حياتي هو المجتمع الذي تكون فيه الحياة الصعبة التي نعيشها و نقص الإمكانيات هذا يؤثر فيك كثيرا لكي تعمل و لكي تنجح.